Ia, misy masìny azoko onon̈o ndreky fa tsy haiko tsara ten̈a an̈aranany fa masìny zen̈y izy io afaka ampanongaina entana. Intsaka eky lera amin'ny pôro in̈y zen̈y ten̈a ny mampiasa izy. Koa fa mavesatra zen̈y entan̈a in̈y zen̈y afaka apetraka an̈abony iô zen̈y entan̈a, ampanongaina an̈abo amy zay.